מרה כאן ואחד אלסירוט אלי ייכול יחל איי בבב, אלנאס הדרו עליו בזאף, ו קול ואחד כאן כיחלם באש יערף איש ייכול יחל בהאד אלסירוט אלסהרי. ולקין האד אלסירוט מאשי גור כיתחל בהא בד’יבאן אלעאדיין, כאן כיתחל בהא ד’יבאן אלפורס ואלאחלאם, ליל שודו יתעלמו בילי אלכ’ואה אלחקיקיה מאשי פי אלסירוט ולקין פי טריקה איסתעמאל דיאלו בלחכמה ואלמחבה.